أكثر شيء طريف شفته كان في إحدى حفلات الأصدقاء ،كنا في حفله شواء وفجأة طار -رشوا- شواية اللحم بسبب الهواء القوي، كلنا تجمدنا للحظة ثم بدأنا نضحك بشكل هستيري الموقف كان غريب والأصدقاء حاولو اللحاق بالشواية الطايرة مما زاد من الطرافة، الأغاني كانت تعزف في الخلفية ،والموقف أصبح لحظة مضحكة لا تنسى ،حتى الآن نتذكر ذلك اليوم ونضحك عليه كل ما اجتمعنا.